Ma ka mahina o kepakemapa ʻaʻohe mea e launa me iaʻu aka o ka mea nui e pohā mai koʻu poʻo ʻoia ka lā kalikimaka me ka la makahiki hou. no ka lā kalikimaka he leʻaleʻa hele mai a launa ka ʻohana, a ʻai na mea likeʻole, kukulu na mea likeʻole paʻani me na mea likeʻole a no lā makahiki hou hele mai ka ʻohana a pahupahu maʻaneʻi.